<hesitation> Ny mikasiky ny <hesitation> frizidaire-frizidaire vôlôhagny izy vata - lamasigniny araiky mampangatsiaka raha, de <hesitation> ny fomba fiasanai oe atsatokonô le prizy de rah ôhatra oe mahazo courant izy de misy ventilatera zay mihodigny agnatiny akao de misy boity misy glasy zaio, io boity igny glasy igny i tsôfinle ventilatera miparitaka agnatinle vatagna fampangatsiaha.